Da vsa vik ma, ma chakan a vadi ngi valekia vadi nga thungeth, de ngi litum. Abes ngi mungeth klan. Ngi litum da ngi var ngeth. Ngi var nget da ngi thon ama irap ma mun ngeth di va a marma nget. Ngi var nget da chule ngeth pe. Si ngia mubang sa ngia thon ithum ngeth sai. Ambes ti kuaras ia ngi var nget masagaves sa do chule da ngeth chalan. Ngi var nget si ngi don itham nget sai. Va chule da chule nget maulul. Daka ngi var nget da masagaves klan da masagaves klan da chathop ma nget mamar ia guang nget. Ngi var ngeth doki nut ma ngeth da chule ngeth maulul. Tai nge. ngia thu sangeth sa nas na ngeth. Ngia tu sanas nanget. Ngia thu sanas na nget dasi mamar ia kule nget maulul dasi ngia tes navtha nget ngeth dok kule ngeth. Ngi valek ia vadi ngias mamar ia ngias dok kuke nget. Daka ngia varngeth mavo dacha thop ma ngeth abik du chule da alavar aguang. Aguang ma kama slik avang bik. Dengi vlekia ngia tusanas na ngeth da nge var ngeth. Muchus da ngi, ngi varngeth sa ngia tu ngeth puk. Sa chule sa ngia tu charnas tumngeth sai. Ngia tu charnas tum nget mamar. Maria ngi lu di kula ngeth maulul. Daka sik is bes ngi na muchu nas tam ngeth mamar a ang guang ngeth. <noise>